<hesitation> Magnano akone iaho aloha an, sarotry satria izy io manko zany, sy fantako hoe mety mihegny izy io, fa sarotry zash gn'hizaka agn'zao hoe ma- mahare maharary izy na sy mahare maharary, f'izy ndraiky raha tapahinao izy da misy raha mandranoky igny, mety igny zash i faharesagny maharary fa s- sy de aiko loatry zany e magnazava anazy.